الشخص العادي تقريبا يصرف حوالي سبعين ثمانين دينار في الأسبوع اه عالأكل يعني حوالي مية ميتين دينار شهريا ممكن نتوقعك هيكي بالمجمل هذا هو متوسط.